Toh omaje gyiwye tamni kwa si agbmadan oto kwa zhin michige gyiwye ta mi kwo si agbma dan ntukwo ta nge gyiwye kwo zhi oyan duduyi ya nu gyiuye ko zhi oyan ko zna zna ngye ofun she labmi bu kwa di ya a ka gyiwye kwo bwa wulo nu ntukwo tu ge kwo zhin duduyi yanu be cos oyan kwo duya kwo to zhi oga agbma da nyanu ama oyan nkwo tadaya nkwo nuzhin agbma da boda, kwo to zhin oyan nu yi ba dna yi bugba n kwo nge kwo be yi na gbadayi a a obo mi bada kwo nan bayi nkwo nuyi ge agbmada ku o pa n zo zo ho yi bugbanu she sheyi a maho ho dna bugba ohobwigyi ho kpe be Ho zna zna ho shi ho zna zna wye hoi pyi tu ho shi a za zna zna wye nkwo ba zhi ho ha kpege nho zna zna ba kni kwo kwa da gbma nu kwo ho kni kwo hota da gbman ba, sai dei ge ha dna gyiwyn ntunge nha dna gyiwye osa kwa duya kwo ta zhin aba mwa begye n aya na wuji n ayan n na gye n na a nasara zhin ba yi bi a ge a fim haka yigye abo lo gbo gbo gbo osa n ho bo zhin boho ngyi wye she kwo be kwadiya agye bugbawun labe n naba yila gaichiya ga ge gyiwye kwo ta mi kwa si agbma dan ntukwo tu ge kwo zhi nya nu shekwo gaho n ho bwi gyi che ho pynitu ho zhin wuna ho bma hoyi zhin she ha gye aza ba zna zna nho bwi gyi che ho bma ho dna bugba ha da gbma ba nge sai ha dna gyi wye nu naha bugba nge kwo zhi ho ha dna agbman nhazhilo nu kwo ta bma hozhi nhazhin, lonu kwo ta bma yi zhin oha zhilonu Oyi ashana kpni yi kwo ta bma yizhin ntuge gyiwye kwo zhi oyan dudu yi yanu nshekwoyi agawo ha pmi tu hala kwotu nhobugba she ho lakwo dna nho bugba ha zna zna she ho zna zna nkwo shekwoyi nwo tu nsheyin yin wabma hozhin n na ayikwo n na abwa ba she ho bwa yin kwo n ha wuwo gyi wyu nu n osa be kwadi ya kpekni wo to bei ye ho abgma da wobei chei ga ho ntukwo two na gyiwye yi bo, so oma gbagyi aje mi da bo mi chi ge agbma da ba pa nshekway abanu, agbmada kwo ma bo lo nhonu she ha kpe be nsu agbma da njesnu kuma ba zhi nyanu oya ha tumu n na bayi shekwoyi kwa bmaho zho, oyi bwi gyi che nyi zhi ashakpe yiyin, oyi bwi gyi che nyi zhin anugbayi yin kwo zhin obonu ya kpege gyiwge kwota mi kwa si agbma dan kwo hoyi nyi kwoyi nu dna nwo aziki mwa ndu ho ko zhi, obonu nhoba kpege. Gyiwye kwo zhin duduyi yanu osa ho ba ya wo bwa nkwo wa ge hoto bo gyi wye yin osa nhalawo chei kwo be kwa si wa bwa gyiwye mi ye ha kwo dna n bugba hota yewo ge du she nsa nge ntukwe tu ngyiwye yi bon nha zhi lon she gyi wye yi bebe kwo zo kwo bo zhin obo kwo bo zhin ho bwa bugba wu nkwo, kwo bo zhin ho bwa bugba wu nkwo, kwo hoi bo gni n hoi bwa wo bwabwa ho bwa wo bwa bwa to wu wo ge tni da wo gyiwye lo ndu ye ko kwo tni da wo gyiwye lo n mwa mi ma kwo dna n mi bugba kwo ye to kwo yen ntukwo tu nge wo yan bwai lo nba zhi ma dagbma nwoi a a nha zhinlone hola gbye do knu nu, n ho zhi lo nu kwo wu ge osa ngyiwya osa ngyiwye be, be kwo zo kwo no na bei zhin obo n hobo bwa bugba wu dna nho mula so omagbagya je migna fe ye osa nho bei ye agbma da gyiwye ta mi kwa si agbma dan ndai agbada daidai nu kwo n ho byi n hama kwo habyi nhama to wu bage oba ye ba ntukwo tu n hogyiwye bon to wu bage ho ba ye ba ntukwo to ba gyiwye bon, ye ba nsa gyiwye abe kwa diya Kwo ba wu ge yes ho ye ba lo nsai mwa be gye awoge byi ye woyin wona gyiwye lo ndu zaye mi ba lo nwoyinu wo na gyiwyi lo ndu zaye mi balo woyinu ko obyi kpnisnuyi nwo to bei ngyiwye yi kwo kwo wu ge obye kpnaknayi nu ngyiwge achigena hoba gna wonu ye ntnuge na wo na gywiye lo to n nabayi nho nho zhin oda yin, nho nho zhin oyayi agbamada gyiwye la agbma da si ga ho she kwo diya chei bugbawu ba be ho kwon kwa be msai mwa begye yito zhni zhni lonu, kwon kwa be nsa mwa begye nyi ayikwonu ayinkwoza nbanu m. N chei pya obyi nshekweyi to tuwo bwa snu hota ge ha yada woi ho ta tuwo bwa snu hota ge ha yada woi hota gyen nwoboda kwo ta zhin kwo a bo fi n shawulana atawowo be dan ntukwo tu gena woton nyan hoi lon, ntukwo tu ge na nwo shawura kwo ye kwa gaza kni ya nkwo nuto zhni manayin, yi bwa kpe ge gyiwye kwo zhin dudu yi ya nu nge she ma bwa miyan da yin oyanu nkwo ba diya ngye fu shu labmi bwa be shu labmi bwa be Ose kwalo layi den she yin pye yi be kwo gnu atukwo ho ba gye ofa kwo ka lo n bwayi bobo hoyi vnaya kwo bwa wu lon, mi ga shawula ge ose nza bei ngyiweye kwo to wu ge hoyeze nwogyiwebonu n tugena osa kwo bo duya chei nhoyin ma ho to bo je agbada, nhoyima hotobe je agbmadan, nha zhi lonu agbmadayi ba nu agbmadayi banu agbada hn hn yin nu ton so miyi makna ho kwa wye ye yila agbma da she shekwo yan shekwoyi nwa tnu nwo naguyi ar wo be wola fidna nayin ntukwo tu nyi alaifi bo, nnabayi oza waga gaichiy wo ba bwa pwo pwo awegyi nyaknu yilolo kwo woni ladi yi pmi tu yi lo she ayipme wyi makwo yan kwo wuyi she yi ba viwo wu m gaichiyayi kwo woyi she yi ba zhi wu nnabayi ya kpa bo manayi yi nbo nukwo nukwogiyi ya pmi to ya kpe ge gyiwye kwota mi kwa si agbma dam nhagye gyiwge mi kwo si agbma da kwo nu wu yi ge Agba da yi ba nu agbmada hn hn nu ton agbmada hn hn to lo so nna be nya mibo ntukwo tu na gbmada bonu kwo nu wu loge dai dai she ho na gbadayi okwo nu wuge okwonu ba bwa zhin ha bwa gaiciya hawu ge hobavi gyi wye nu gyiwye da kwo ba di ya, nkwo wu ge hota vi gyi wye na agbada da ba dna nnayi gyiwye dna bo lo ama agbma da to dna bo lon agbmada kwo zhin oyanu nkwo wu ngye achawta abwakwo bwa bwa nu ba sai hawuge hoyi ha zhi bo ha na ha bwa kwon sai dai bubga n ha dna kwo nkwo nu ba zhin agbada ba be da ho ngye oyi zado ho lo wokwa yi won ge she ha gyi fe nbo dna bugba ho ba dwa laba lonu oyan mi zhni kakari mi da bo okwo nu yin ge osa oya gyi fe ha dna agbmada nza yi toho ba bwa laba lonu ba ba sai ha dna gyiwye n bugba ama nkwa wuge hozhin zanu hoto kiliki lon hotai gaiciya lon hota zhin bo fechen Ngyiwye ba mi kwo zhi wuna nkwo ba mi kwa zhi hon nkwo nuto zhin manayin mito gna bo na na ge gyiwye tami kwa si ama mbo hn hn ta kwo to kama ta awoge gyiwye mi kwo si hon ntugena agbmadayiba nu baba diya agbma deyi banu nsa mwa be gye yi kwo gye ba yi pmi tu yi gye daidai she kwo wulowu aza ba bwa bugbawu dna nbamula, kwo fi nba fuwa n oza bo lo mula ntukwo tu gyiwyu bo gyiwye la agmada siga wo nu ose mkwa diya chei wahala ba be, osa gyiwye diya agbmada hn wahala ba ba miji boho ho pa nya zakwoyi ba gna ge oza wa lo kaka n kapa shakpe ayan ba gyewo so nkwo nu wu she me kpeye nbma bma nho nha viyan nkwo shakpe ayan ba gye nhawolon ho ba bwa damuwa